Whɨn leye de taa sɨ pepeyǝ taadǝng madǝ aa ma aawa mǝ taa taa sɨnǝ dɨ ɗa shee hananang shee nǝ dǝ furifuri a ha taa adɨ ɗarǝn a fǝrǝ myeɓa mba satǝ saa dɨ taa ne dɨ dǝr hanɨngtǝ itǝ nǝ mgban naasǝ myeɓa saa taa aadɨ mba dǝr hanɨngtǝ saɓa dɨkǝ myeɓa saa taa adɨ dǝr hanɨngtǝ sɨna atɨ hye kana gǝ ka taa sɨpǝ nagi ndǝwulǝ se hye dɨ mo hyeɓa ɗarǝn nanada asǝ hyedɨ mwaa hye dǝrǝ hyena ka hanɨngtǝ kǝw a hubǝ sakasa atɨ hye mba ɗǝrtǝ saa hubǝ saa adɨ mwa taa adɨ ɗǝkǝ ɓwaara agǝ ka hanɨngtǝ gǝkɨlǝ hye kana gǝ ka taa hyena ka bwaare kǝu hyeɓa ɗɨm mdewoye hyeɓa ɗɨm nji nǝye Hyeɓa ɗɨm ɓwaare a sɨsa gǝkɨlǝ whuna za ɓwaa whuna kyeɗǝkǝkasǝ whuna tifiyǝ whuna nza nza pepetǝ a ite taa shi mwarashidǝ ite ka hanɨngtǝ karǝ wǝn ɓa gǝkɨlǝ ite hyenǝ ka taa kǝu gǝkɨlǝ itingɨn gǝkɨlǝ angɨn hye kana nidǝn kpǝkǝkǝ hyeɓa leyǝ atɨ ka satatɨ taa adɨ mba dǝrtǝ dǝr haningto na taa taa kǝu se ɓyelǝng adɨ mba kuttǝ kǝɗa yedinga se byelǝn gadɨ mba mbatǝ ɗɨkda a nyatǝ se byelǝng adɨ mba ɗɨktǝ ɗɨkda a tǝmǝnyi gǝkɨlǝ sate dɨ taa taa kǝu taa kana gǝ kǝu saa kat hye dɨ mwatɨ hye zɨmǝhyeɓa ɗɨma a zɨmǝ saa hyedɨ mwadɨ hye kaa hyeɓa ɗǝrǝ hye kaa haa hyedɨ mwatɨ hye nzadǝ hyeɓa nzadǝ Nan nutiye banu hyeɓa nǝha pepeye taa dɨ nǝshee aa hanɨngti dǝng te dɨ nǝshee, taa ɓa nushee haa hyeɓa nzadǝ pepe hye dɨm ɗoltǝ dǝ hye dɨm hanɨngtǝ dǝ ɓa ɗɨkǝ hanɨngu gǝkɨlǝ angɨn ɓa ɓoti ya na saa na meti hye ɓa ɗɨmǝ sɨpǝ mete haa dɨ nungu karǝn na taa taa hye dɨmdǝn hye dɨntɨrǝ dǝ hye dɨmtǝrǝn kan haa aadɨ nungu. ase ɓo bɨldǝn saata dǝngǝ taa naasǝ mgban taa ɓa iya ɗǝru hanɨngtǝ nanda hulti hye hul nditǝ taa hye ɓa vǝrǝ naasǝ mgban saa nga dɨ hullǝ a akana hye ɗarǝn tee ɗarǝ ha adɨ nungu ɓo bɨldǝ saatǝ tɨ taa ɓa iya dǝru hanɨnhtǝ taa ɓa iya ɗor hanɨngt mye ka virewdǝ iti bassati myeɓa saatǝ saa adí taa mgban aadɨ mba dǝrtǝ dǝr hanɨngtǝ gǝkɨlu munaa Hye ɓa iya a go ka taa, ɓo sutɨ dwottə gɓan imi nə doh furi furi mye leyema sata ti, taa a ndu mbo zətə zə ka ma, naso gban taa ɓa ɗuko mya za ka nzu oto a haa lu ngume a ha leane, golo nda dum suh dwatə, ɓlana ndu boyo sunə ano sataati sutɨ dwattə, hye ɓa mba gotə gi ka taa hye na sutɨ dwatte na hye tam do ka ro haa ndu nunggu, soangno na sa ɗuki nasada tan, hye kano, nidon dɨ iti gyegonti nda du ɗoro hanɨngtɨ hye kana go ka suttɨ dwataa hye go ka ɓwaare a hye le hye ndawola buraara a hakaron mye le fukasa mye le pepetɨdəw wuna ndu nza pepe karon wuna nduza ɓwa karon mye ɓa dumtə dum haningtə gəkulə sataati wuno ndu nza peepe, ama nə də ko taadah. Nanda ta hankalə pepeyo kan mya du gyebgən ɓo a nduwa hanɨngtɨng ta hanɨngtə də hye kana dum ma ka pepetə ka tikɨstɨ kan hye ɓa dum nza pepetə nza pepetə no ndu mba shitə shika hanɨngtə gəkulə haungn hɨn mba sotə saati taa jɨ iti basati sunə dɨ dor hanɨngtə taa dɨitɨ bassati nda wa mba dor tə dor hanɨngtə, gəkulə anda ta hankalə pepeyə kakturnw anda ta nyatɨ pepeti kəw hye kana'o hye kana go nzɨ mow nyahye teat dum hanɨngtə gukulə hangn nza pepetə ba mɓa shitə hi ka hanɨngtə naso gɓan hue kana go ka luentə a susa atɨ hye no ɗu maddi hye kangyo hye ɗa sa hye du mwə ati hye ɗa nagi hyenə ka joa nagi ta taa kəw hyenəka sutɨ dwattɨ dəw, hye ɓa maddə hye puro haa hye du mua hye pun də hye maddə hye ɗa sa hye dɨ mwa atɨ hye ɗa aa ma sunə dɨ vodə hanɨngtə. Sunnə du ɗuki ha nungyo ɓuəgra gukullə angn hɨn ɓu sa ati hanɨngtə ko te a tofoge kpe taa ɓa ba dortə ɗor haningtə. daa a itɨ basati naa ɗu ba ɗordə ɗor hanɨngtə, noogə le na du ɓoyo suna ano sataati na niyo botigə ma kana go ka taa ndu ɓo ɗum hanɨngtə a pur go ma ta taa kah, go kulə ɓoti ya na boyo na nda su ɓuretɨ kalati hye naron a iye taa ɓa ɗor tɨron, nata taang kəw te ndu mba ɗootə ɗori mbakiubak na hye mbaron ɗoro ha ɓa rinugyu karon gukwo sa hye du muro no nagi hwangyi hye na ɓwaan kan naso ngban hye ka naron a lumotə adɨ mwo turon nata taangn kəw eydingy ɓa kɨdu ano satati ta taa hye ɓa ɗor hwangyingn kan ba a ndu haningtɨngn ta haninghdɨ də gokulo angin taa, suno ndub ɗortə ɗor haningntə qiaaa basa sə gban ɓoti ya na boyi nagi hwodi hye ɓa nno supka taa hye ɓa notɨron. Nagi sɨzumte mye ɗu zumo nə mya nguro nagi zumo kufa nonə nagi hawti ya ɓa haw zumo kufa ɓoti ya mya ɗu hawtɨn ɓogon a ngura kan nagi daura hye ɓa hawo, nagi zumo hye ɓa hawo shino kat hye ka ɗum taa ɓa haw tɨrou, hye ɓa how tɨron kaba kpan ɓa nza mbakmbak ano satati ha ɓa nɨngu ka she hye ɓa ngura doron ndu kake gukulo satati hye mba taaa ɗumə hye hawtɨ row ɓtɨ ya hyedɨ mwo hye hawtɨrou hye how tɨron hye nguradɨron kat ma ta taa kah sɨnə ndɨ niyi le no ɗu oron gokulo ta taa nduma haw shino karon na so gbau na so gbau nda mba hawtə hawi kaba kpan ɓotɨ ya hye hawo, ɗonguə taangnə kat ɓo a nduwa hantɨngtə da hinɨngtɨ də mbak mbak hye kana mba taa a ɗumə hye ɗa shinə kat hye ɗa tɨron ha ɓa nnungu kɨrkɨr haɓa nnungu bɨrkɨr, tedɨ ɗum te dɨ dum alə ka ama, tedɨ tedɨ tedɨ gɨl yedinga ka ama gokulə hye dɨm taangn kuma haɓa nnung kɨrkɨri.